Jət ebhae esa eni eron esaghasa enighisa enighani eron eni bofo bofona jət bofo na ebhae bofo na esa bofone enieku cku na jət eku na ebhae eku na ene esam esam ɱəm jət esam njime bhae esam njim esa. Esam njim eni. Esam njim eron esam njim esaghasa esam njim enighisa esam njim enighani. Esam njim eroneni nsam ebhae. Nsam ebhae njim jət. Nsam ebhae njim ebhe nsam ebhae njim esa. Nsam ebhae njim eni. Nsam ebhae njim enom nsam ebhae njim esaghasa nsam ebhae njim bofo eku esam nji eku na jət esam ebhae njim eku ebhae. Esam ebhae njim eku na esa esam ebhae njim eku eni nsam ebhae njim bofo nsam ebhae njim bofo na jət. Nsam ebhae njim bofo na ebhae nsam ebhae njim bofo na esa. Nsam ebhae njim bofo na eron esam nji eku esam njim eku na eron esam njim eku na esaghasa Eku na eron. Esam njim esa. Esam esa na jət. Esam njim esa na ebhae esam njim esa na esa. Esam njim esa eni. Esam njim esa na eron. Esam njim esa na esaghe. Esam nji esa na enghisa. Esam njim njim esa na enighani esam njim esa na eron eni. Esam njim esa njim bofo. Esam njim bofo na jət. Esam esa njim bofo na ebhae. Esam njim bofo na esa esam njim bofo na eni esam njim esa njim eku esam njim eku na jət. Esam njim esa njim eku na ebhe. Esam nji esa nji eku na esa esam njim esa njim eka na eni esam njim esam nsam ebhae nsam ebhae njim jət. Nsam ebhae njim ebhae. Nsam ebha nji esa. Esam njim ebhe njim eron. Esam njim ebhae njim esaghasa. Esam njim ebhae njim enighisa. Esam njim ebhae njim enighani. Esam njim ebhae njim eroneni Esam njim ebhae njim bofo. Esam njim ebhae njim bofo na jət. Esam njim ebhae njim bofo na ebhae. Esam njim ebhae njim bofo na esa. Esam njim ebhae njim bofo na eni. Esam njim ebhae njim eku. Esam ebhae njim ebhae njim eku na jət Esam njim ebhae njim eku na ebhae Esam njim ebhae njim eku na eso. Esam njim ebhae njim eku na eni. Esam njim ebhae njim eku nsam ebhae